Gini, lugwa̱i ɗepa̱wo ama̱n la̱t kalisigu na̱ nalti gini ko na̱ na̱k aɗa̱ botla̱rka̱n amo ayisi yen gyazi ka̱n ayis ba̱n pyalu, ba̱nji pyalu kap ayisi, ata̱ka̱ ba̱nji pyalu kalɗa banji pyalu muga̱n ali muga̱n, ka̱lla̱ ba̱n ga̱ muga̱nali puu ka̱lla̱ ba̱n ga̱ puu, ali, ali ali zull, kalɗa banga̱ zull muga̱n ma̱go ali muga̱n, ba̱n jwai ɗepa̱wo a mtlar gipiu, ada̱na a ka <hesitation> atlar gwa̱i ɗepa̱wo ali katsina, yek ma̱u ka̱ na̱lti gaka̱n ali, yekɗe lugwai ɗepa̱wo aliu ato makordi, lugwai wa̱iɗepa̱ a take na asangini yek ga̱ailgi yenini, a li gombe gwadepawo ma̱li teka̱lu gonka̱ asa̱ beɗe kunari, ali ka̱lisi al ka̱lu gwaiɗepawo nak lujwai ɗepa̱wo anak isi. Nak ja̱ ba̱na̱ jwaiɗe pa̱wo ni dla̱nti suk jwai ɗepa̱wo nija̱wu anaklili ɗa̱n ḵali sika̱, donka̱ ba̱n muga̱n ma̱go a mtlar ka̱ba̱n muga i a, kaban puu ka̱n a mtlar i, a so amma ka̱ba̱n muganwo a mtlar ka̱ba̱n muga̱n i a, a mtlarti gi ka̱ba̱n muganwo tenitlamti ga̱ba̱ a nga̱ yekka̱ kide ha̱l a yislu mugan yek a mtla̱r ka̱ muga̱n a mtla̱rka̱ ba̱n ba̱li, yek ma̱go a su a mtla̱r kali i a, alam mla̱rti mtlarti jwai ɗepa̱wo a lam mtlamtigo a yiso a mtlam <hesitation> dlantiso amma nak jetti gwai depawo amtlargo yekkan a nima tla̱mti juwai ɗepa̱wo a mtla̱r da̱n ka̱lisi ka̱u, lugwai ɗep a̱wo ali kalist ali ka̱ba̱n pyalu, ali kalubiji pyalu don lubi ba̱n nida̱ a lubi nisi nak gwai ɗepa̱wo ban gyazi niɗa̱ a suk ban gyazi kawai wu, ban gyazi dla akkak suk lubi ji gyazi Banwo yekɗe gwa̱i ɗepa̱wo na̱ma̱n baza̱la nama̱n shall sabuga̱ kalisi a mtla̱r ɗan kalu juisika, a mtla̱r ka̱ ban pyalu ban jwasa̱n kaban pyalu ayis ba̱n pyalu, ate ka̱ pyalu a mtla̱r ɗan ka̱ lubi jwa̱sa̱n ka, lu wonti gwaiɗepa̱ amtla̱r ɗanka̱ pyalu kawu ali lugwai depawo bunwu, ali lugwai ɗepa̱ tlantiwu, asu dugwi a mtla̱r ɗan ka̱lisika ato <hesitation> a mitla̱r ɗan kalisika a mtla̱r ɗan kaluka lugwai ɗepa̱wo wonti, ato tu mangu, a mtla̱r kalisi, a mtla̱r dankalisika ye, dawaki mago ato ato dawaki sabona ma̱ kan kili tet dawaki ayis lu dawaki, ato dawaki ato ato atawa batewa, dass mago ate, a mtla̱r ɗan kardan ka ayis lu gwasan, <hesitation> nak ɗanka banka ɗepa̱wo Tla̱nti i, a so, a mtla̱r ɗan kalisika so tu gele ayis luisi, ayis lugwai ɗepa̱wo, ayis nak lujwai depawo nakni wonti wu, namiwo tla̱mti na bi gyazi ka̱n a ka̱ma̱n ga̱, amma ana̱k mtla̱r ɗan ka̱lu ka a mtla̱r i a, a mtlar i, a hoso amma a mtla̱tli, lugwai ɗepa̱wo ali ka potlir kan gini gwai ɗepa̱wo ayisiu ali miya, ka̱ ba̱n mya ali waji ali ningi, kap lu juisiwo a kopi a asa̱n gini, ali kanos karap na̱ asan gikan a kopi, ali <hesitation> ali ka̱ ba̱n gonɗe kapna̱ asangika̱n a kopi, ali lu wonti danka̱ kaltingo ka̱ kap a mtlar ɗanka̱li sika, ali gwai ɗepa̱wo, lugwai daapawo <hesitation>